Hoddu, mbaggu, cereendu, piyano, <hesitation> a keƴa. Nokku amen gaa kaa, ɗii woni anndaaɗe sanne du. Taweede won ɗi mi hiisaaki hen fu, <hesitation> ana waawi laataade.